پہلا، کسرت لئی مقصد طے کرو۔ مثالاں: فِٹ رہنا، سریر تے طاقت ودھاؤنا، فیٹ گھٹاؤنا، لچکیلا پَن ودھاؤنا۔ دوجھا، ہفتے دا شیڈیول بناؤ۔ ہفتے وچ چار-چھے دن کسرت لئی رکھو، اک-دو دن آرام۔ ہر دن اک حصے تے دھیان دیو: اُپری سریر، نِچلا سریر، کور۔ تیجا، کسرت دیاں قسمہ مِکس کر کے شامل کرو: کارڈیو—دوڑ، سائیکلنگ—تے سٹرینتھ بلڈنگ—پُش اَپ، سکواٹ، ڈمبل—ورک آؤٹ۔ چوٹھا، وارم اَپ اتے کول ڈاؤن۔ کسرت توں پہلا پنج توں دس منٹ وارم اَپ، ختم ہون تے پنج دس منٹ سٹریچنگ۔ پنجواں، اِنٹینسٹی اتے مانیٹرنگ ٹھیک رکھو۔ اپنے وزن تے لیول نوں بیلنس رکھ کے سٹریچ کرو، ہولے ہولے اِنٹینسٹی ودھاؤ۔